ماذا بيا أنا نحب السخنه اااا عالبرد هو البرد باهي الواحد يشد تركينه و يتغطى أما ديمه أنا نحب السخنه على خاطر السخنه ندينها أكثر من البرد البرد ماندينوش ااا نبدو هاكايا تك تك تك تك تك تك اااا نحس روحي صعيبه واحده نطلع في الروح.